अगर मैनें कोनऊ के ऊपर कॉफी गिरा दई। तो मैं उसे सबसे पहले माफी माँगौँ और मैं अपनी गलती सुधारन के लाने कदम उठाओं और मैं उसे कएओ कि मुझे खेद है। कि मैनें गलती से आपके तरफ कॉफी गिरा दई कृपया मुझे माफ कर दे। क्युकि मैनें जानबूझ के आपके ऊपर कॉफी नहीं गिराई आये मोसे गलती से हाथ से छूट गई और कॉफी गिर गई। इसी तरह से मैं अपनी माफी माँगौँ और ईमानदारी के साथ उसे अच्छो व्यवहार करके उसे कहऊँ और उसके सुधारन के लाने करौँ।